أكيد أفضل أكون لحالي، يعني إذا كنت مع عدوي اللدود، أعتقد إنه بيجتلني خلاص ما بكون موجودة، ليش بصير معه؟ لكن إذا كان عدوي اللدود مو مجرم يعني بس كده يخانق فيني، وما أدري إيش، وصارخ علي، أعتقد خلاص بنصير أصدقاء، يعني أوكيه نكون سوا.